Mis plaaniq teil täpsembält ummaq? Maq tiiä küll kohe tiiq läätiq aga kas teil ummaq määndsegiq kaehusväärsusõq sääl? Et <hesitation> maq plaani ka minnäq mõnõ ao peräst, maq lihtsält tahasiq teedäq midä tiiq tiitiq. Et võiollaq midägi sarnast tetäq.